Rí xábú najmu̱ꞌ ikhúúnꞌ rí xábú ginii rí xábú gúkú e̱thu̱u̱n ju, rí xá̱bú pu najmaa má mámbá ri nana̱ má ja rá, rí ríꞌkhui̱ ri mambá má xú ndayáa̱ꞌ má rá. Ngaa̱ xúꞌꞌkhui̱ rí xábú rí jnda̱ rá, najmu̱ rí xábú rí jnda̱ꞌ rá, najmu̱ꞌ najña̱a̱la xtíín rá, rí najmu̱ꞌ najña̱a̱la xtíín rá pu nañu̱u̱, narma̱jan ginii xtíín rá yáá ikhí narakuáá má xábú xkhui̱ rá, ngaa̱ rí ndayóo̱ rá ríndoo nakarajña̱a̱la naxtumindú pu naka rañu̱u̱ chimba̱a̱, chimba̱a̱ xkui̱ rá ríndoo̱ rí náa̱ xtíín miꞌsmba nañu̱u̱ mbaa̱ wájayuuꞌ xábú rí jnda̱ ja rá. Ngaa̱ xkuanii má ríí ríꞌkhui̱ mangaa rí xábú ríí xú migúkú rí mba̱ꞌju̱ rá nandoo má mangaa najmaaꞌ nathajñáa̱la xtíín, gaa̱ xúꞌkhui̱ má rií natax- najmuu- para ada̱ para xú najmuu̱ xtémpoo ada̱ rá, ikhaa ríꞌkhui̱ i̱gataa̱la jma̱a rí xú ndaséꞌni- ndatiñá- xtíñuu ada̱ jará. Ngaa̱ xúꞌkhu̱ má rí xábú jnda̱ꞌ mangaa, najmu̱ꞌ najña̱a̱la jma̱a trástí, na̱ni̱ iyoo xábú rá, na̱ni̱ méjún iyooꞌ rá, ngaa̱ ikhaa ríkhui̱ najmu̱ꞌ najña̱a̱la jma̱a trástiú rí nagájnuu xógíꞌ miꞌsmba ejmuꞌ rí xábú ja rá. Xkhuaꞌnii ejmu̱ꞌ ja rá.